Maguli aonai au geku giagia vanagi kamuna o gia vanagi kamuna na ana iwa au inaku amana, au Upuku. Au Tikulina a waikuleole vanugai ama alu ao ole au Inaku Amaku elerai. laani kamuna au Inaku elenai, kwalana au Amaku inagulu pe inagulu kapunai. Gena ora kamuna ia ai elemai ai aikina, ai gema ora kamuna ai Inamai elenai. Ai Inamai elenai ga aluna aonai au inaku amana, au Upuku manuwalena au geku gia vanagi au Upuku manuwalena genai. Ia gena maguli o ia raka maguli iwao, raka e maguli iwa wai ga alu wai aonai. Au ia gena maguli agiaao, ia gena kolema, ia gena kalawo kalawo, au iana wa gia vanagi auna agiaa ole, auna aririwana. Ne au e laanina aonai au makina ia wa maguli emaguli, ia waveaina e iliga wai Ia waveaina e kalawo kalawo wai veaina kiaka pana maguli agia naina. Ila wa au kunera, aunilimalima kunera pe ma iligara, ai ge lepei wai, ae lepei wai au Upuku manuwalena. Oma maguguluna kopuna wa Velepara pene inagulu puka makina. Ia rapalugalugana ene kero ia ti ene niu, gena inagulu aura ene api lakaira ne ia ene puka. Ia inagulu, ene inagulu inagulu puka. Au Inaku wa laaninai ora voona aonai ia e kala nakula wai pe gena ora voona ia gelai. Au ora voona ma Nauku ria au Upuku manuwalena na e gia ao mai wai. Au ana kilagia, laani kamuna au upuku manuwalena ria aaluo. Au ma Nauku e Upuku manuwalena vue koikoi aumai kia vaivai ga alu wai. Aonai au wa velepara a giaole wa Velepara genai Au gia vanagi kopuna a gia ole auna, wa Velepara, lewana ia Velepara omuomu na ia ma iligina. Ia kali ai ripana, ia ae kaliwai. Ia au manaukuria raka egia aoiwamai wai makina auna waia agiaao au aoku eorana aonai evekwalavina kwalana ia Velepara, na ia ae kaliwai, ia aona eaorigoawai ia au manaukuria wa taimuna aonai au nauku kivani, au manaukuria egia aomaiwai. Pene ao au Inaku Amaku gewaikulewai gama veaiavuwai na waora kamuna aonai au Upuku manualena kei. Na elaanina aonai avaagelegeleana aonai ia guluvaligu waveaina pae inagulu inagulu puka, auka vagi. Oi gereamu guumu kopuna etaimuna aonai oi earo ai paono inagulu puka, wa velepara ekalawai, oma maguguluna ia ene puka. Ene kero, ti ene niu, ene laka piai ene inugulu pene ao arona erigoa wai. Lewana ia waora maguguluna einaguluwai o waoma maguguluna einaguluwai aonai Au kwauna auna agiao wavelepara gena ia gena tapua eurarawai aura, aae vamilo akaura wai. Na ia iwaguna aonai inagulu kirikiri kia ekala ne aunipara maparara geve milona, tapuamo ai gevemilona na aunipara maparara gavaa vemilorana. Aurai au wa wavelepara gena maguli agiaole auna apiaole, iana gena au kamuna kauna auna agiaole auna ia kali ai ripana, velepara mailigana kopuna.